Dɔnhwer ebiasa ne ntwɛnee dze ebi wɔ mu papaapa. Dɛm ntsi mebɛfa mo fone na mahyɛ ase dɛ meretsie ndwom. Mowie na ommbodurii a mɔkɔ do ahwɛ mfonyin ahorow a ɔwɔ do a, ɔbɛma ma metum agyegye m'enyiwa na medze atwɛn wɔ dɛm dɔnhwer ebiasa no mu.